Et sis kas säänest spordi dopingut um eetiline tetäq? Olõ-õiq, ilma tooldaq piät toimõ tulõma. Muido um niimuudu, et üts tege ja tõõnõ ei tiiq tuud ja olõ-õi võrdnõ. Ja nuuq as'aq olõ-õi ka tervüsele õigõq egaq hääq.